بصراحة ما الا حيوان يعني ابد ما يمثل الانسان بس لو شغلات مثلا القرد ذكي الدولفين ذكي بعض الحيوانات ذكي بل التعامل وبعضها سريع مثلا مثل اكو بعضم اصلا وفيين مثل الكلاب وفيين فماكو تقارن يعني يتارن بشر بحيوان لان كل حيوان لو صفاتو.